آج کل لائف اکدم فائیو جی کی سپیڈ پہ چل رہی، نہ کام رکھ رہا نہ ٹینشن رکھ رہا۔ کیسا بولے تو کام کا کام پروپر ٹائم پہ سیٹ کرنا پڑتا۔ آفس سے گھر آئے تو گھر کا کام کرنا، آفس کو چھوڑ دینا۔ جب ویکنڈ پہ کیا کرنا؟ ویکنڈ پہ پورا ریلیکس ماننا، سنڈے کے دن فیملی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا۔ اور اس کے بعد میں ہر ٹائم فون یا لیپ ٹاپ میں گھسے ہوئے نہ رہنا، کبھی ریئل دنیا میں بھی آنا۔ اور زیادہ ضروری کیا بولے تو ایکسسائز کرنا اور اپنے ہیلتھ کا زیادہ دھیان رکھنا۔ اور پریورٹی سیٹ کرنا، اس کے حساب سے کام کرنا۔ فیملی اور دوستوں کو بھی زیادہ ٹائم دینا اور کم ڈیلیگیٹنگ سیکھنا۔ مطلب کام اکدم اچھے طریقے سے کرنا، جو اپنے اوپر نام نہ رکھنا۔ کام کرے سا پر تو بھائی، سمارٹ پلاننگ اور تھوڑا پیشنٹ رکھو، ورنہ جاب میں بھی مزہ نہیں آتا نہ لائف کا مزہ آتا۔